Izy zany lefa ohatry hoe fety bé igny, akoa hoe fora zaza io da <hesitation> sy mainsy hoe sakafo sarasara avao koa gn'handrahoinao amin'igneo, sa anao mandray vahiny, e laoky igny zany ridritry, vita saosy saosy be be menaky, magnano avao koa anao hoe, magnano lasary anao zany mba sy ha- sy hahabe, sy hampatavy loatry sy ha- sy hara an'olo igny avao koa satria matavy loatry e laoky naninao sy mainsy ampianao raha mifandajalanja aminazy magnano ro mazava anao, magnano ranone voapoa anao defa izy zay, ampianao agnamalaho kidikidy izy defa ha defa aminazy sara zay, magnano raha mazavazava, ma- asiasiagny sira kidikidy izy majabozaboky eo izy, igny igny e mampasiro an'azy sara, magnano lasary avao koa anao sa da zay.